کاٹن کا کپڑا کیسا بنتا بولے تو پہلے تو کھیتا میں ہوتے۔ پھر جب یہ کھیت میں اُگتی تب شیل لیتے اور <hesitation> فصل کو۔ کارتے اچھے سے اور پھر شیل گنے کو بھیجتے لوگوں کو۔ اور جب یہ سب ہوتا تبھی وہ کائیں کوں <hesitation> بولے تو وہ ریشے اس میں۔ رہتے تو وہ اور جو بیج ہے وہ لوگوں کو بھیجتے اور جب ٹھیک ہوتا تب وہ کپاس میں ریڈی ہوتا مطلب کپاس میں مطلب کپاس کہے تو جسے روئی بھی بولتے، بعد میں وہ جو روئی رہتی اس کے ریشوں کو دھاگوں میں بدلتے۔ پھر ریشوں کو تب وہ سپول رہتا اس پہ وہ لٹاتے، وہ لٹاتے، بعد میں۔ تب دھاگا کو ایک لوم یا سوئی سے کپڑے کے روپ میں اس کو بناتے۔ مطلب وہ کپڑے میں کنورٹ کر کو، بعد میں کپڑے کو۔ <hesitation> ٹی شرٹ یا <hesitation> جیسے کہ پیٹن دینے کو آکار۔ میں کاٹ دے اس طرح سے کاٹن کا ٹی شرٹ بنتا۔